Ka' inxot'ik inkukutel wa ink'ab, inwok a'lo' uchitun kimächik a' ule', kumächik a' ule' ak' ek'exil ek'exiw yan jun- junteek ak' kuya'lb'il ek'exiw, ek'exiw kimächik kuch'ach'tik a' le' kitz'ik ti tu'ux yan a' xot'al a'lo' ma' upät'ik ujok'ol yaab' k'ik', a'lo' ku kitz'ik te'lo' tu'ux yan a' a' xot'al, a'lo' kupat'äl tak ti uyox a' b'aylo' ki- kitzäkik a' a' xot'al ti kuq' kutel.